العادي هو خمسة وثلاثين ساعة في الجمعة أما ينجمو يزيدو كما ينجمو ينقصو معناها مفماش حاجة ، يعني حسب اذا كان كملت خدمتي على البكري وكل شي فناخو أقل حتى من خمسة وثلاثين ساعة واذا كان عندي مازال خدمة والكل نقعد نكمل نخدم يعني نتجاوز حتى خمسة وثلاثين ساعة عادي معناتها مش مشكل متقلقش ، العدد المعين ديما هكا خمسة وثلاثين ساعة ولكن تنجم.